د نڅا ځینې مشهور ډولونه بالېټ، سالسا، ټانګو، جاز، فوک، او هیپ هاپ. همدارنګه، کلتوري نڅاګانې لکه د پښتو اتڼ، بلوڅي، او کندهاري نڅا هم مشهوره دي. سامبا، او فلامینګو هم د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډېر مشهور دي. هر ډول نڅا خپل ځانګړی رنګ او موسیقي لري چې خلک پرې خوشحاله کېږي.